A ɓuran yiɗugo a waɗa jemmare ha veerɗe nauɗum nana ɗum naa maaɓo a wonan ha yaasi tan aɗo laara tagaɗi nonnon tan nɗen nɗe ko waɗi